Ee, amitwok chengeam cheae chito kokimit kabsa ko amitwok somok. Mii kipsyongik pendo ak chego. Ngiam inginupendo nakikichop keek teliat kokim ochei. Ngiam komekase rupet inyoo chegoo kongii ichop chego akii akechop chego kende kloek mursik, mala kwanyiny ako ngiam ikose porta kokaa nyo porta ko ikose kokaran porta mekase kiiy agee nee ikose komie. Inyoo kipsyongiik ko pyongik ngepaa pysongik, kechule musarek ana kikeny keamei kokakimukutchi keut keam iam inyeeate akiteschi peek iwechikei komaiteschinii kiiy agee ikose komaamin rupooakikase porta kokim mekase kii agee.